Laha ohatsy hoe misy bay regny amin’ny tàna hoe misy hoe nendakendaky kely regny, de matetiky fataon’olo zao ohatra hoe refa izy vita sasa iny de asiana charbon. De misy koa ny sasany sasà madio soa izy de asiany bétadine de rakofany am'sparadrap bakeo.